Mùŋ ɓèmàŋ kpamgbaà maŋ hàmàŋ saaŋ moo, lomùŋ mɔɔ̀ŋ, saaŋ moo, saàŋ kɔɔ, tii è nyɛnɛŋ wèè maŋ gè maŋ maŋ maŋ maŋ dɛɛmàŋ saàŋ kɔɔ, e kpamgbaà mùŋ nyɛnɛŋ ɓɛ̀, kpamgbaà. Nìì sie maŋ ɓèmè kpamgba mɔɛ̀ŋ kɔɔ, saaŋ suaì, e saìŋ kɔɔ gbìŋ, e kpamgbaà mùŋ nyɛnɛŋ wèè maaŋ gè manɛ̀ŋ maŋ saaìŋ kɔɔ.